Aria mo kakapiro le, no paparataim mone, aniani tapeka kakaisi, ela gave pe sagidia ela kakapiro, ida tovolai pe pala waina aniani eh papara kain patalo dipa raga wain pelamu kaisidia. Sige mano elai eh gape ai ela modemoderatela soma taupe sobisobi ela kakapiro muate pe sobima gave pe aloa. Gave paparataim design magea pe aloa, kaisi ela ataisauto io la ena roga pe aloa wain ena aniani pe na roga aka io nalo dipaua na sai haa terep umano gave wain ida animal tape lama lapasa wain gave pelo kaisidia paparakain iani wain atuna aka pelo ana umuno gave na onegeala, na animal na mageala dapau kakapiro elai papara kasi umado kee kakapiro ira malauama ota kakapiro mu paia. Kakapiro waiba na sakana. Ia kakapiro gesi podo sakana aka atorola podo kakapiro dapaua elai nalo roga ah io gave tuala tape io waidia gave waisagu ini kain torola elai pe onu. Paparataim paparemai taupe rosa, au taupe rorosa paua kee torola anua tadika rosaia sadia gave magu naulaina la waisaguia ape sobialai sa tape lo dakia lago sobi abanimu, wain eh kiu kain patalo, tape lauma waini. Aniani pe lapasa, logo aniani aga italai pe kaisa on paparataim ela, elaba laa ta alowaina, aniani saikain daki ta alowainasala elai nida ka ate, edato uaiba, so laa ta eh gave, kakapiro. Ela kakapiro na ida kain gave wasagula gave ba te eluo anu laa atorua design magea pe alo so taupe kadaia ma kaua gave la na mageala elaiba laa ta alowaidia, nau nauna. Iao adipu aniani aniani patokakasiaeu sakain siamela tape lalauela wain ina kailo kaisia aguna blesin inikain torola pe podo ito kai lao takaua ito ida auai kai arapa ela pa kadaia ota gavela pe aunasala dapaua gave ela amini ela aniani tu kaisiala so a paparapatalo ma kaua ma kaka kaka tutukua kasi ina. Ka ataeguto siamelasa ma taka aloa, ma kain ena siamela namini eh, ena siamela namini eh elaiasa kaua.